طبعا بالأول إنه نختار فرشة أسنان مناسبة لأسناننا وحجم الفك، وكمان نوعية المعجون، نأخذ نوعية مناسبة ونحط المعجون على الفرشة ونبدأ نغسل الأسنان بطريجة دائرية، ونحاول إنه توصل الفرشة لكل أجزاء الأسنان والفتحات والأماكن البعيدة والداخلية من الأسنان، بعدين ممكن تتمظمظ عشان تتخلص من المعجون.